uruŋwarǝ wǝǝ kpɛrɛrɛ wɨ kpii wɨ lée yi wǝ́ wɨ le yi ko wǝǝ oturu wɨ le yeemɨ oturu varama lǝ fɨ ko oturu wɨ kpii wɨ lóo ko rɨ fee enyipǝ pɨ ke kpii oturu wɨ kpii pɨ lóo ko mɨ wɨ.